Oli babé éfiirgo wanjé ékaaméé umémééŋ, umémééŋ yo yoomé naŋ ucaméén maal ma jébijébi, budo néfiirgo aw békando budo néfiirgo yayu, ubaaj waaf nuŋaar ubando éfiirgo yayu bala ukajéén donc éfiirgo yayu yo yoomé gujékuyo yoomé é-ébang waaf janbi ukajéén éém mooy maréém mooy mutiiŋ mooy mucé pépé do éém